Ty fomba fifandraisa amboao zane fahitavako aze, naho i amboa sambe hafa re le vava re mifamemboky zane fifandraisae aze le naho fa amboa hafa reke le mahay mialy reke le masiaky naho fa misy amboa hafa ty eo, ifandravanereo lafa naho nama ty eo. Naho firy mpinamagne reke mifandregny fofony tsy misy mialialy, sa avy teo ty laha mihina reo amboa io mialy